Taulan, logo dom dom dom de nesiya, te tinin ,ligo dom takum lim

Ah ana endis ma kaharaba fi kariya tai

Taulan, ana gi futu fi, ana gi futu fi madrasa, te tinin fi adab tai ,te talata namna ab ana gi wonus

Taulan ,gai bila afiya ab nesiya

Taulan ana agder wedi wasiya te ,arisha nyereku to me adab te te deeni, ligo nyereku de Lisa sakar

Taulan fi namna bara bara ,taulan fi serega fi kesim